Fomba an-dalaza- <hesitation> lanjako hoe hanitra maro samihafa atao aminà raha hanina atoko dia sara alohaka ho fantan-tegna sara i asan'ny raha io fa sy hoe ampiasampiasaina foagna, ohatra zao hoe poavra dia sara zany ho fantan'ny rehetra fa ho fantan'olo maro fa i poavra na koa bitika atao amy hanina dia mahasara aty fa raha be loatra koa dia miteraka aretin'aty, dia karahan'jany a agnanatonterahako ananjy.